أتمنى أكون رياضية مشهورة لانه انا احب الرياضة وانه بعدين اذا صرت جذي يعني بيكون عندي فرص حق أشارك مثلا في الاولمبياد ومسابقات ومنافسات عالمية وجذي يعني والرياضة يعني اهي افضل بالنسبة لي